Nútsko me rí pjö̀rüjme nájo yò mbane

"Jǎ'a rí p'âra májmí jímba mí b'ǚb'ü ná b'ëzo k'a mí chutilio gú ndzhô't'e dyêje... dyêje t'á... este... t'ásǚb'ü kjakó'te kjo mí b'ǚb'ü ná punk'ü tòpjü gó m'a'a... gó m'á'a... gó m'á'a ndóri jângo m'a ndóm'a tàpjü desde k'o... gó... este... ""Oye pero m'á dyàt'm'á xí ró dyèt'p'e pero m'a ndzhǜmbi tòpjü k'a yó sǚb'ü dyájka mí b'ǚb'ü tòpjü k'o mí b'ǚb'ü ngé ná t'ákjijní"""

Nú ndà 'ìjñi'i m'á rí m'â'a kja jñíni ná nójo n'ó'mí ná s'ězhi gó jândoji pjǜgü

Nútsko jítsiji nájo yo b'ä bi go rì ja nùya ngeko nèjeye go téxe ko ró jáchi

M'a gí xôdya nújkja rí kjâ'a dyá rá 'ë̀pje rá nú pjéko... pjéko ndzód'ü ngék'o rá dyèjpje rá 'ä̀t'ä

Í ñö́na kojme sí màmit e t'i e mí 'a kjǚ'ü k'ana ñé 'o xë́dyi

Yó těje kja jñíni b'üb'ü ná punk'ü sà'a xíbatji chū̀m'ū ndéndza dyä̀t'ä xídyó, ndzàkja b'üb'ü 'ùndáreje 'é pa m'á kjá'a těje

Ndzhô... ndzhôd'ü k'o 'ë̀s'í kja jñíni que rékua, pjâd'i, índzhǚnü, ndë̂ch'ü, kùch'i, 'ä̀jnä, ngôñi

M'a mí jíngua b'üb'ü ná m'îje k'a mí pjö̀rü nú níts'im'i má xôma m'á nójo ná mbàja m'a d}a rá jôndzhorá m'a rá zü̂rü jñā̀nto 'öra rá m'á'a... rá mája tejé'e mí b'ǚb'ü

Yó té k'o jmûn mi mi b'ǜb'ü mijingwa mì néji na pùnkjü ná k'a mi para téxe k'a b'ǜb'ü ja jñìñi gé k'o mi neji na pùnkjü

Nú m'â'a rí m'á à San Mateo pa rí sä̀tä ndídyàgü à kóñexé desde k'ó rí ch'éb'e nú ndzhônt'eze k'â rá síntji gá m'a kja jñini

Ndí... ndí rí mbénko dyà ró... s'ū́'ū, dyà gó, dyà gó koj... este... jêch'e kja jñí'i k'a rá pí'ch'e

Nú' p'á rí sö̌'dya rí 'ä̀t'ä jñôna rí pédyè bíjtu 'ó rí pá'a ndzód'ü kja ñí'i

Nú má áñima kja jñíñi, tḗjē yó... yó ndék'o yá ndú'u má yá mèzhe, 'ä̀t'äji yó tjö́mëch'i t'ö̌m'aji téxi yó lúlu, pǚs'üji kja méxa jângo rá ndéb'eji rá zä́'ä yó té k'o yá ndǘgü k'o rá zí'i yó téxe yó lúlu yó... jñôna ñe tjö́mëch'i ñé téxi ndä̂jnä k'o pǚs'üji má xôra ndéxi tùn'i ná corona k'a p'as'óji k'a... panteón

Nut'sk'ó k'o rí kjá'a ná jó'o ngédyo jñôna k'o rí sî'i rí né'e rí ndzíjuà'a téxi yó ngóri b'ǚb'ü

Má jó'o k'o rá... rá kǘ'ü ná k'íjmi à rí tsjá'a, rís... rí sí ná pǔnk'ü 'àxúxí ngék'o rá má'a k'o yó s'óñech'e

M'a gí ná jó'o dyä̀'t'ä yó xë́dyi k'a rí ts'ó'ma... nú k'a rí ts'ó'ma dyà gí para pjéko ndé kuájpjüji ná m'âgí 'ä̀t'äts'ë́he dyímbárëgue ñía'a ndécho k'o íjk'ápjü

Yó të́'ë nré pèdye kja jñini jângá ná níjingua dyà m'e'b'ǚb'ü mbèpji, dyá gí b'ǚb'ü k'o rá sî'ne ngéko mí já'me rí pèdyejme rá m'ápö̀pjiji à Bòndo jângo rá tö̌m'aji téxe k'o rí néji

Nuts'kó téxi yó lúlu k'o b'ǚb'ü ngé né'e ná pǔnk'ü nânka mí jǐngua kja jñíni dyà mí p'és'igö ngéko nú dyä̌'ä ná ndíp'és'í nú pjá'a à Bondo rí ti... rí téxi k'o rí tö̂te

M'a mí jîngua yó të'ë kja jñíni mí ndzhôd'üji para móji à Xônxua 'ó mí mbóji kja... kja yó ndzhôd'ü ó pjâdül, ñé'e rékua nú'dyà dyè'e í pö̀gü kja ndzhóndes'e

Má ná sjê'e k'a jñíñi nú kja rí kjâ'a ndí 'ö̂ra síb'i ngék'o rá p'ád'ü ts'íjk'e í ngéjo

'ó... jângo rí né'e ná pǔnk'ü ngéji jñíni ñé'e nú pjà Bṓndo jângo dyá ná pǔnk'ü jé'e yó rí jmī́'mi

K'o pä̀s'eji já... áñima à ndéji yó áñima ñgé'e lúlu, tjö́mëch'i, ndä̂jnä, yó... jñôna, tàpjü, rë̀jë, 'ṑ'ō, ñé ná Corona k'a rá tùmbüji kja tjṑ'ō yó áñima

Ná pǔnk'ü m'a pjéko rí kë'ge dyàgä jò'o juéndzhk'iji

Téxi yó k'â'a k'à jñíni íjízhimi k'o yó mbéji k'o kjâ'a k'a mbáxua k'a níts'ími o ts'íni ts'ími ñé'e yó të́'ë k'o í t'émijíngua k'o para jñákjijmi m'a m'â'a ndzhôriji nú ndíxu ó machete yó nú b'ëzo ñé nú ndíxu

Já'a má jòkü rá dyétk'e íjñí'i ná zògi só'o

Pá mí ndzhôd'ü kjá ngǔnxôrü pára s'ä̀t'ä mí... pá ná dyóte minuto

M'a xôra m'á'a rí só'o í 'ö́jt'ü pö́jö ndésíñó jês'e k'a ná ngádyó pá'a

Núts'k'ó má 'é'e kjô'o à jñíñi k'a chjū̀'ū San Mateo nú Rincón, nú Crescencio Morales të́'ë ní jñíni Xônxua

K'a nú jñátjo b'ǚb'ü ná pǔnk'ü ñájkjim'i kjo rí kjám'e k'a jñíni m'a pë́dyi yó mbéch'üne ná 'ö̀riji ná ndíxu ó m'a pá' nú jí'i ná të́'ë k'a rá ts'á'a padrino m'á jé'e k'o rí ts'á'a í jích'i ná tǐ'i 'ö̀ri ó rá ch'ü̂ntüji ínch'ǐ'i

Má jángo nà 'ǜ'ü rí sí'i kjo ñě'chje 'òri 'ǜ'ü rí sí'i ñě'chje k'o pójë kja Bṓndo

Nú kjá jñíni k'o rá tùjmü m'âjmé ngé tjṓ'ō ndéxi kjǜ'ü tóxkü ñé'e ñéje ts'ôna nú dyà, dyà ná pǔnk'ü sôna k'o b'ǚb'ü k'a jñíni

Nú ts'í'i kjá ní né'e ná pǔnk'ü ngé ná mbàja, m'a rí né'e nânk'a ná só'o

Yó lúlu k'o b'ǚb'ü k'a jñíni kendénze ndóra ñé'e 'ésk'ona

Nuts'k'ó ró xôrü nú ná'a nú jñátjo desde nǐts'ik'a 'ó mí tá'a, mí nána, mí gánde ó téxi yó të́'ë kja bǚ'bü kja ñíni ní ´ñéji nú jñátjo 'é k'o nuts'k'ó gú xôrü

Nú b'ë̌zo k'a pára téxe k'o kjâ'a k'a jñíñi, ngéko kjâ'a mbéch'újnü mbǒxte ñě'e k'o 'ùnü jñá kjími ngék'o para téxe k'o kjâ'a kja jñíñi jângo rí b'ǚb'ü

M'â'a rá sí'na ndzhôd'i k'a ná ch'ála rá sí'i m'a rí sǎ't'a ná pǔnk'ü

Yo mbáxua mà rí kjajme k'a jñíñi k'e ma säd'ä jnu mbáxua nu San Mateo ó ma sä́d'ä na söt'ük'e

M'á'a mí tǐ'i mě'ñe kja mū̀'ū

Má rí nú'u ná té k'a ndzhṓ'ō k'a rí jà'a ìxípji jânk'o b'ǚb'ü k'o rá ts'â'a

Ndúngǔm'ü kja jñíni mí 'ä̀t'äji k'o ndá'sich'e ñé'e xî'ch'e né'e dyá í 'ä̀t'äji jôngǔm'ü k'o kjâji tabique ñé'e loza

Nú mbáxua k'a b'ǚb'ü à jñíni ngé m'a Santa Cruz, m'a ä̀t'äji nú mbáxua yó téxe yó të́'ë m'a xôm'a ä̀t'äji sí'b'i k'a kjí'i